والله إجازتي المفضلة، إجازة العيد. بصراحة فالعيد. أطلع أستأنس مع أصحابي في أول يوم، لأ، أول يوم مع الأهل، ثاني يوم مع أصحابي، ثالث يوم مع الأهل وأصحابي الإثنين، و ليش أستمتع فيها لأن كل الناس إجازات وكل الناس متوفرين وكلنا مع بعض وكلنا مبسوطين.